Pjestë kryesore t'bicikllës janë korniza, rrotat, pedalet, zingjiri, frenat, ulsja. Korniza i mshtet pjestë, rrotat e mundsojnë lëvizjen, pedalet e bartin fuqinë n'zingjir, mandena zingjiri e çon fuqinë te rrota e pasme. Frenat e nalin bicikllën.